Ta hú kiti yó ta hú mió naivii yó ta <hesitation> nidá kito kuii, nrida to itá tá otán animatón ta ho tan ho o on. otan chón tó ná nrena into i iin ñó na ni kixatón, na kuxhí kuxhí konruitón anrivii yó angu kito kuii yó ta chón to nguan ná xatón na ho o on hó taxii na ho o on. na ditao animao xajan tá ho o on. nruxó anrivii yó, ta na kenrotó ta vxhí ni tutetón ta tutejan ta tatón ná nitón nguan na tautón na yenrotón, davatón ta toná ni yenro iin nratón, ta ni ichí initón chí tatón na ni xaniotó davana na tona oyengana na kona kotón tá kona ho o on. kená ká ta kan'na animatón ta xin najan'ni ta ni xhitón, dabatón ta nruiyó ta nreotón ta kao xhíntó ta taó lia tikuii xatón tá vii kuiitón vii ta tón itá avii tatón navidii ho o on. ho o on. navidii kaó. Ta tona ko nruyi ta va danrago na kutón, ta ni ichi nitón ni xii nitón ta va tagató na kao, chinajan ta kutoni initón ta ku lintó davatón na nomaotó tá na kio ta ni nruvao ta mitó na ni ichitón nija ni na kuinitón kuexo ta ngu mio ta ho o on. ho animaó, ta ho nanakani inio ta dikani tan kitó kuii yó nidá nidá ña na ke ho o on. ho o on. anrivii xó yó diña nrui ñoo yó tá nida ho ho o on. hó ho o on tauinia ta nida ho na- na kutoni inia chí ta ngu inri kiti luluga no nidati tá inri na kanoga tá ho o on. nidá yuku yó tá nida kutoni ini ta nidá ho animaxhí.